سلق البيض دا اسهل حاجه بس أنا هقولك على تركة كده تخلي البيض يطلع معاك مظبوط بالظبط ، اول حاجه تحط الميه وتسيبها تغلي و تحط فيها ذرتين ملح وحتت خل وأول متغلي تنزل فيها زي ما أنت عايز بيضتين تلاته زي م أنت عايز علشان البيض يطلع معاك مظبوط بظبط خليه عشر دقايق بس في الميه